<noise> Perato <noise> misi, va, tuisava, yapuava, <noise> itakuipegua, aluminio, plasticopegua, jare ñaeupegua, ñaeupegua yaiporu karuarendape ñañono <noise> vaera tembiu jokogui yakaru yayara yakaruÑAEUPEGUA YAIPORU KARUARENDAPE ÑAÑONO <noise> VAERA TEMBIU. JOKOGUI YAKARU YAYARA YAKARU